යමෙකු අතින් නැති වූ <hesitation> මුදල් පසුම්බියක් <hesitation> මට හමුවුණොත් <hesitation> අයිතිකරු හොයාගෙන <hesitation> ඒ මුදල් පසුම්බිය දෙන්න මම <hesitation> පාවිච්චි කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි <hesitation> ඒ ආසන්නයේ <hesitation> පොලිස් නිලධාරියෙක් හෝ <hesitation> පොලිස් ස්ථානයක් තියෙනවද කියලා මම බලනවා. එහෙම තිබුනොත් <hesitation> ඒ පොලිස් නිලධාරියාට හරි <hesitation> පොලීසියට හරි <hesitation> මම ඒ මුදල් පසුම්බිය ගිහින් දෙනවා. මම හිතනවා ඒක තමයි වඩාත්ම ආරක්ෂිත ක්‍රමය කියල. එසේ කවුරුත් හොයා ගන්නේ නැත්නම් <hesitation> මම කරන ප්‍රධානම දේ තමයි <hesitation> එතන ආසන්නයේම තියෙන <hesitation> තැනකින් <hesitation> තැපැල් කාර්යාලයකින් <hesitation> මෙම මුදල් පසුම්බියේ ඔහුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත හරි <hesitation> නැත්නම් ලිපිනයක් සොයා ගත හැකි <hesitation> ලියවිල්ලක් තියෙනවා නම් <hesitation> තැපැල් කන්තෝරුවකට ගිහිල්ලා <hesitation> ඒ මුදල් පසුම්බිය <hesitation> තැපැල් කරන්න ක්‍රියා කරන එක. එහෙමත් මුදල් පසුම්බියක් <hesitation> ඇතුළේ <hesitation> මොකුත් <hesitation> ඔහුගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න <hesitation> කිසිදු ලියවිල්ලක් නැත්නම් <hesitation> ඇත්තටම මම කරන්නේ <hesitation> දුරක හරි පොලිස් ස්ථානයක් හොයන් ගිහිල්ලා <hesitation> මේ මුදල් පසුම්බිය බාර දෙන එක.